Kamerawa e amfire ngam hoccuki potoji, potoji jannde, ko di banngal. Kamerawa e wodi ko wiyeete lens kanjum woni ko yi'ata ta nder gilashire kamerawa.